في مدينتي، أعتقد الشخص العادي ينفق تقريباً تلاتين إلى خمسين دينار إسبوعياً على الطعام. يعني حوالي مايه وعشرين، متين دينار شهرياً.